Isaki ĩdzowe itũwã nni idzuu idzuu ubinkutsu nga akerasu sosai, ikerasu nga kame ungo udze na anang aka der ubai itsi na anang nga unju aka anyaa ungo ubinkutsu unga awurauwu uge ra abĩ ungo ubasi iker asungo urhisɔ amanga sosai, ungo usi itapa unyã unga idzuu unga idzuu asara abee ayerhe aka arhee usosai na shɔmi itsinga umɔ̃ uko kuma unga adɛɛ ni igu nu ungɔɔ na anya ngo unga atĩ awoi azia adɛɛ̃ na atsua avum nu ungo udɔrhu ugbupa, uto, kami ungo uzi itar nga nga aka tia nu vuvaa umɛn itar igusa izĩ ni ijui, ijui ubin uku saku dzamum idzeu sosai ni ijui, unga atite raka rharha ukama uner uwo atsen oba itsĩ ni iyango, nga aba iwurimi uwɛrɛ awu utsen, ungo ushiɔ ri itsĩ yi iyanga uhar unga uko kuma ijui iyø baiba umbo aba asi isaba nggu aɔka uko umbɔ asi igbupu mbɔ utsuu iwerhɛ nggu adɔka unga kikashu unernga Adzirh mbɔ asi igbang ke uko kuma ayambɔ iyoke nggu adɔka umɛn itar igusa izi ri iko. iko iganga awu ubanza ijue sosai ijue usi ijueusi iyia kuwa asi iwea ukonga mɔ̃ aiyo nggu nga ba anang nga aka saka ni iwei, ani iwu nu uciki-ciki a kosha, nu utai sosai, utai ha unga aba kaza atsi awoi nga umɔ̃ usei umer. wua aka gani itsinga, ugbumgba, unga adɛɛ ayok na anang ikɔ udon unga aba atara nga, unga ani igwir. so abage ikɔ sosai, aba azura unera faa aka saka ani ivaute unera inda uku udzur utakada uwu imesa uvaar nɛ̃ haka ikɔ iki dzur nga ivaar numen itar izĩ nu uteya mbɔ ikishok uwua faa akai saka azarhu-zarha nga sosai iki iyika nga asi ibemnga udamua nggu unera Ukuma udamuwa uwua ikɛi uvɔm nga awu ubibirawɔ aka saka awuru uvɔm sosai idan unga aba atersha abanga nungo, ateersha azi nu unggɔɔ, aterha awu utii idzuu aki itersha nu ucici wɛrɛ azi nu unggɔɔ unga uzaci aka isaka atengasha nimi aba atersha azia agba nu utarh ukpɛrɛ atesha azĩã agba nu utarh ukporɔ ing ubawu utera ikei, unya atiã utser abage atĩter nggu nga uwu ngo udii ini ibata ivang, ijuɛ yiniyɔ umbɔ ani igɔr uge ujaki idzeizzeu isi idzutun usua ni izhika harɛ uzhika asaka atsatsã guse umbɔ amma utsa ukpu unhika akai itsa ungo unergwar ukoma ikorhanga uko aa avaa vaa akɔma Ueker unfa tsatsa uzhika unying adɛã atsã ymbɔ aba hada utsa uzhika unying, ada vaa-vaa ade ayiu avaa uko ataar ideker unga aẽa atsa amaa nggea ngge itsu abina kɛrɛ jue usi iyare ha amɛna adza mum idzei sosai nggea umum ibang ĩdzowe ufarasa na nang abina kɛrɛ umbɔ iki korhe.